काम टेल घी कु इस्तमाल करे प्राकृतिक मलसालो का पर्योग करा साबुत अनाज और मल्टीग्रैन का चेयन करा पौष्टिक साई भरपूर खानु को चयन करा चीनी और नमक का नियंत्रण इस्तेमाल करा सब्जी का मिश्रण करा फूल फ्रूट खाया